Mesin sasave pingak ia so, na mete ma sanga save pingak so na kada tao pinga mangenggeok kala lo dalek, fo tao oe matobik ma sabu sasave pingak kal lo dalek, so na ana saven fo basa so na barisi ndia so. Fo oe mangenggeok fo ana save pingak mangenggeok sila po'a henin fo supaya barisi.